Se ekamade shọp enam awak wak uto, mme uto shọp nko mmodo odu, nnyin imenyene shọp akuudde saika, nnyin imemyene shọp ekuudde shọp efọk, shọp efọk oro adiwak owu ekema eyere idem, ero ekuudde saika ekama eyed usan, ekama eyed ofọñ, ekama eyede okpokoro, ekama eyed isọñ, usuk do ekamade shõp mbakara oro eyed ọfọñọ, siak kpukpru mkpo nnyin inam ikiene nte ubọk nnyin akade, mbakara oro mme owu do ekamade eyed ọfọñ, mme owu do ekamade eyed isọñ mmunyun unyeneke akama saika eyed, o ọfọ akama e e eyed mme esi ntro kūfọk, e e nnyin inakama iyed ofoñ nnyin isinede, nnyin imakama iyed ọfọn anyin usuñ, nnyin imakama iyed ofọn usuñ efum, nnyin imakama iyed ikpukid, nnyin imakama iyede ifin nnyin ikade utim inyoñ idi, nnyin imakama iyed ọfọñ utim, iyed idem, siak mukamake shọp uyed idem, ana ufik utim oro, ufik idem unfo, ufik ibibiak oro oworo, so akpan akpan ana nnyin ida e iyed idem ini emi nnyin inyonde utim idi.